saren-sarentini wojebiti, halkan mal ishin ojebite ,duub duut malsuun worabess dagartii edeen.aminen nam sareent nyaat hinmarataa edeen mal tau tau.